To mi huwata kam babal wonta ɗon mawngal, maɓɓooɗe e kenirɗi kam ɗi ɗuuɗɗi masin to mi huwata, ko mi limti, mi heɓii kenirɗi to mi huwata kannji teemerɗe go'o e jeeɗiɗi